Stamatin l'ai fait culasiun, l'ai mangià lë yogurt cun ël muesli, pöi l'ai bevü ën po dë succo e natüralment l'ai pià ël café përché lon li a i va sempre e pöi l'ai co preparà la culasiun a me fiöl ch'a mangia, a beu, a pìa ël lait e stamatin al a mangià i biscutin